Apou kia seiru jetape ai yave jare ayokayave mopeti vaso jaetako supe iñirovaera seve esa ayoka ai sugui jembiporu jaema arota mbaeko jei oi seve vae ani oimeyave jei se amboepivaera amboepita esa emako teko anoi